kārā mājomaan lefamdi tini hoare māko sewat mingel feere pete luar rushāla se lārimo nē lārimo bhi tō, mwārthi dinten maudu mā bananane a māsatua 2 tihimbe anya mi pat to kārā mājomaan 2 tihimbe uro anya mi pat nene mingel bau māunitini mōwārthi jatawgot tō maudu